Masiŋaaji, ana mbaawi sabi kulle ɗee fuu ɓii aadama kañun woni asru muuɗun. So ɓiɓɓe aadama moƴƴinii masiŋaaji, ana mbaawi waɗde ɗun. Hannde so a ƴeewii, masiŋaaji ana mbaawi waɗde kulle kuurɗe. Ana waawi jaati, so ɗi moƴƴinaama e banngal waɗugol aar jaati.